Se no ti ô piggi inte man o martello o no fa ninte. Aloa beseugna piggiâ o martello pe-o manego, piccâ a testa de færo in sce o ciöo o in sce unna stacchetta e picchi, e ti picchi, e ti picchi, e o ciöo o l'intra drento o legno.